Garrolee amtan baathia tokkit beee garrolee khun won dhibii hinkhabuu inin yaani berre melli faa dhagartha inin berre woo fofsen faa ama berre akhiii yaani safrishen Mal inn ach gethu inn afann lamm khabaa afan laman Khan moghutok moghu gari khun khabathe moghu taa gargarkha khabetha baathe oll fudhe rawthothu wonin ithoo fudhe dheke berre fedhen suun gari sun dhabe yaani garole chacharekho hanfale akha amtan istareakhan yaani won akha probox yaani masidicx base vamw won akhan thaanaa